Jo nga çë di si funcjonarjën lampadhinet, çë jam elettricist? Di se jarrën la correnti elettrica e abrënda lampadinës ë ndo gjagjë çë çilet e çë bun dritë, këtë mënd të thom.